Inomo yang paling iofi manege okia obole karna bole oka manege ma kandungan vitamin ingoe misalnya ovitamin c vitamin b de mineral de ingoe osi la lo duru nako bole manege jo jo ola faramoi idadi ma vitamin manege imakurang bahkan iijanga aje jo ma vitamin manege imatagali de okia deo berbagai penyakit karna misalnya nako bole isisinanga bole nako josinanga manege ma vitamin iberkurang oka aje ma idadi penyakit manege idadi panyake manege karna gojoro mane gojoro manege okia lambung deo paru paru jo ola gojoro manege jo akana lambung de paru paru manga kelola ilambat manga kelola ilambat sampe panyake kianaga jo daenae sokomanege.